Gasumay gara aan ujut ufook go burongo pépé mara nang miin aw ucamintool mé noon nékaan waaf wafégut boon nuho acé umubo nacaménol caméén umubo may nékaan waaf wajajak bun ho éni aw ukaan tahé koji imbi jogool écé may umubo nakaan jak imbu apaak piyo min piyohé bébaj taan nabil mé épak yo écilmé niloob gasumay gara aan, aan ajut afook go pépé jaraam ébiit ébaj gasumeey.